عشان تركب الدراجة أول شي تأكد أن العجلة بحالة جيدة والمقعد مظبوط على طولك. بعدين حط رجلك على الأرض عشان توازن نفسك وأمسك بالمقابض حاول تحط قدمك على الدواسة. وحركها للأمانة-للأمام عشان تتحرك في البداية. حاول توزن جسمك ورجلك على الدواسات. إذا كنت خايف جرب تبتدي بالدواسة ببطء وتحرك تدريجيا. دايما خلي نظرك للأمام عشان تكون ثابت.